Na ka shkosh mirë un aspirapolviri te një stancë ka rrish attentu sa të e shkosh mirë te gjithë vendet, anchi tek ata më të ligjë, çë mënd jenë përposh njëi shtrati, përposh njei skrivanie, përposh njëi armuai, përposh njëi <hesitation> shexhje, përçë janë vendet te ku vet’e fshihet më shumë pluhuraci.